Safari ngiile me metrambukie mfiri sa kifuui le niii trulefuma kwetre chama chaama kili kanisani cha vasheku na vameku walya vale staafu kasi tukeenda bagamoyo. tuleenda nndu kweshaaawa bagamoyo fo bagamoyo le ni kulya nndu kwetre kumbukumbu saliya silya sakasha hasa hasa kulya- fo bagamoyo nndo tuleenda lo le kwetre kulya nndu misionaari walya wakwansa kabisa iinjia africa- iinjia tanzania naa kulya nndu vaharabu va- vaeli valevashukia nafo tuleveenda kunuu kwa vamishiionari le vashike alya bagamoyo <noise> kwetre handu vale valeyaa msalaba mwaka elfu moja miatisa na stini na nane. elfu moja mia nane stina nane nlo vasungu vo valeikya ho msalaba wo wakauyaaho baasi Na vakae- vaka ansa shughuli sa mwao. lakini kablaa ya vasungu vo isha le halya le havetre handu vaarabu vavoola watumwa vatumwa vo ve fuma tabora. ve fuma kigoma naa mkoa so siingi na fo singida fatroo naku. kwakutro vamisionari valya vashike halya le vavakolye vatwumwa valya vakajifanya vo nvo vali voola. baasi vakavoola(voices). vaarabu valya valolye atro le vaka- vaka uchiyaa ho vakasamia (voices) baasi vamisionaari valya vakabaki na vandu valya va kigoma. va musoma. eeh hata va musoma vaelaafo na va tabora na usingida naa nawafo pwani kweni vaelaafo baasi vakarana vo vakavabatisa vakava vakristu vakatoliki sasa vo vakakunda kweli yani- so kolya na shandu vale vakomboa le valekunda sana. kwasabu yaani kulya kwa vaarabu ni matesoni ni kasi saa singi kwansa muve- mndu naveenda mlaali fo mabootini mndu kavaiywa wakaekviisa fo mringeni. kwakutro yaani vasungu vo vanndo kutro valekunda kweli Kwetre na msheku umu alefaa. valeamba alefa mwaaka wooki lau fe nale fuma tabora vaemwaha sijui fe ndishi na pisha yakwe trule lolya. fenaleeh nndwe he na watumwa ufuma fo kwamwao fo tabora mpaka bagamoyo. kwakutroo tukeenda se nndu kwiingi trukeenda tukakolya na kula nndu kuvetre manyonyoro alya vaefunga navo vatumwa naeengi alya vesasi malinga alya vaevarara singoni na mnyonyoro silya se ve fungwa fo matrende baasi wakanndo trukavesi lolya alafu kwetre msungu aweaawa dr living stone <hesitation> nsooso nalefiiya zambia na naveeli msungu ni- nva valeeamba sijui ni mjerumani oh ni muingeresa nkumbule undusha fo lakini le na fesooso aveeli mwanglikana nalefiiya zambia, afiiye zambia vakaamba kaindika le twre msafirisha atra. valem- valemvyaa ndeu iya vaiye vakadua fo manyama nyama silya se bwaa bwaa mautumbo alya sijui maki moose piyuu! Vakaadua vakaviisa mmbili ulya wakwe vakafuma nawo zambia veshiira machela vakafuma nawo zambia mpaka bagamoyo, Vashike alya bagamoyo vamrara halya nndu hetre kanisa lilya la kwansa ijengwa hoondu valem- vale rara maiti yakwe. vammemerara ho ng'ameeng'i safari ikaansa yeenda ulaya na boti kwakutro yan ni kutro vaeteeka vakafuma na maiti zambia jamani mpaka bagamoyo alafu ni iveera na mtwre itrambuka na matrende mpaka bagamoyo. baasi trukafuma ho trukeendaaa kulya nndu vamision- makaburi alaya vamisionari nndu vale rikwa voose piu valaafo na marina amwao nala maaorodheshe na mwaaka valefa yaani kwakweli kwa saakulya ni nndo kisha sana trukeendaaa nndo ve shaamba kwakitaoliki kwetre kimmba veshamba groto yani truambe yajengwa. yan yajengwa kwa ajili ya heshima ya mtakatifu fulani kwakutro tukeenda mpaka groto ilejengwa ya bikira maria ilejengwa na vatumwa valya va kwansaa kwasababu valelolya shandu dini ilevasaidia na majibu amwao kutoka kwa mama maria na chokki shandu valekaa kwa heshima shandu vavesali na kwa upendo le vo veni vaka hamua vakaamba trujenge nndo yaku sali kwa ajili ya mama bikira maria na nkwetre sijui na kwiingi sijui nale vatokea kala Kwakutro vakajenga ho mpaka linu ilaaho iyo nsoso sile jengwa mwaka elfu moja mianane na nndo faatro. haya tukafuma ho se trukeenda kulya nndo vaarabu valeshukia <noise> mwanzo kabisa veshaa- kwesha hawa kaole vai trukakolya fo na makaburi alya amwao na mambuyu alifo <noise> kwansa ah bagamoyo ha kwa vaka- vakatoliki le hetre mbuyu uli oh he msungu so ve nalefuma nawo fo kwamwao uo mche kasha kauyaa halya wa mwaaka elfu moja mianane na hiyo stini na nane nimbuyu utwre utrandaari lakini we riiwa tangu elfu moja mia nane stini na nane mpaka linu nulaao na tru alya na laali a kijani kabisa wala hauj- umenaa ana umeki fo alafu kwetre sista aveeho sista so navetre oh dispensari yakwe aesaidia saidia ho vagonshwa kaindika le shaandu katika safari na inetembe kwetre vagonjwa veengi vaelemwa iinda <noise> ishika ho kava kaveenda kanevatemebelea <hesitation> na vetre kihongo chakwe kihongo punda, <noise> navetre kihongo chakwe ncho aveenda nacho alafu kema akave uya. kashike uya le kwetre mnyonyoro avetre he aefinjia kihongo cho. kihongo cho naechifinjiya halya mbuyuni mpaka linu mnyonyoro ulya nulaaho Lakini valeeamba shandu mnyororo ulya ulaaho le valeichya ho tiki kwa sababu ya kumbu kumbu uka- mbuyu ukatrandaha mnyonyoro ukafuhia veve engeria. mbuyu ukatrandaha vevengeria baasi trukaenda fo kwa vaarabu tukashika ho tukakolya fona makaburi ah amwaho he na ksima kilifo cha maajabu kitreshoonwa kwetre vakati vasungu vai valeenda vakao vakoonga vakaja- vakaishura makarini vakoonga vakaichya pampu ekootra he kootra <hesitation> hekootra kwetre wesenia ana wesera fo mpaka vakashoka vakauchya fo veni. alafu maajabu eengi trule lolya oh tule kolya makaburi aili vakaamba ni makaburi ya wana ndoa. wana ndoa oh le veeli vaarabu mndu na mfele vaeeli vafanya biashara sasa vafanya biashara vole <noise> ikava vaesafiri vaveesha vakanekonda finndo kunu darsalamu vakatramatra bagamoyo eti kunu darsalamu vae- vae nanii vaveera vaveenda vakanennde na membe sa nshofu- ah vaveenda na zanzibar sasa lo mfiri ve vaka kumbwa na dhoruba nkali fo baharini <hesitation> mawimbi aka vasukuma na kinndo kilya cha chika barika barika lakini shandu va basi Kang'ama mfuru umu vafufi veennda vannefua samaki le vakalolya vandu vaili vamefungana yani mama ulya naledua mtandio ulya wakwe akaufunga alya ksini kamfinjia oh na mmi baasi vakaefa valaali kutro vakanevakolya vali ufukweni vali vaili vameefungana kutro. baasi vakaveera vakeenda vakave varika. iyo ni elfu moja miatanu sijui na ngapi nnindo chakasaha kabisa choocho na lakini mpaka linu veve tunsa ve makaburi alya nalaafo na linu sasa vandu na imani samwao leu sha- kwa sababu vovo shandu vaekundani ve- kwetre vandu vana ndoa veshiinda oh <hesitation> vakeenda vakane hemba fo makaburini hai tuli hemba truvee shanunywe sijui choiki ndishi sijui choki ndishi kwakutro we kolya vame viisa mawe fo mpaka karibu kaburi liishwa mawe vandu vali viisa fo alafuu kaburi liingi truvelikolya se ho neeli mwana umu ava hawaa nimetrekwa rina. avahawaa kulusumu vai sijui avhawaa fi ndishi akanndo mwanaso fe aveeli mwana wa ajabu yaani fiindo naveeshi Hata kolya ni choiki kwetre nndo kivemlema fo yani naveli wa ajabu miujiza miujiza baasi ikashika handu kanefa etre mwaaka ikumna mbili nalo mfiri afe le kukatokya vana vaili navo vakave efa he baasi vakaamba sooso le nimalaika vakwe vavemringa cho sababu alefa navo alafu etre se mbuyu wiingi wa maajabu se fo kwavaarabu he mbuyu wo ve vandu veshiinda vakahemba fo fiindo na vaki wakamisha fiktri ukaktroshia ho mbuyuni alafu mbuyu wo nuveeli le vaile ukausunguka ukaenda ura waklio wesheengera maisha kwa ura wa kimoso we bungusa maisha kwakutrose ukundi we shiinda ho kwasunguka ngiletrekwa ivesa se ho kwasunguka woose piu nao ncheeva chi ukaansa kulia ukeenda mpaka kimoso kwaumaaa vandu vamemishia o fikitri kila mndu amemishia, kilamndu amemishia oh fiktri kibau kila mndu neshiinda kahemba ho finndo fyakwe lakini tro se kwa imani ya motru tro twemtegemia munguu kwetre twe tegemia ine hemba mbuyu fo tre hemba muungu trukahemba tata kwaemaaho habari ya mbuyu trani nayo.